اکھ پرستار چھُ گردش کرن وٲلۍ بلیڈ سۭتۍ ہوا پٲدٕ کران یِم أنٛدۍ پٔکھۍ کٮ۪و علاقو پٮ۪ٹھ ہوہَس منٛز کڑان چھِ تہٕ اتھ چھِ أکِس مخصوٗص طرفہٕ زبردستی کران۔